e migbom alah pho kw phoor osi isi pah esi pho na ka baph bo ku na awogh nian kuna a miigh ojup amuu mor na ra jup a takah ma na ra baph a coco inidia ooh mo na ra baap ro coloh ku na aghi omiigh ohaph mi pho raloor mia mvogh ojo arubba mi rakar ghn keeng ni rubber mia moog iyaal lijo a rubber ah mi rakaar ghan cu cumber ephe oh mi ra jup ni a jup ataka epe pe-pe <hesitation> mira beeghi ghan keeny raka any mem loor ete eny season a rakainy yoor ro beghi gha ni epe ki yiaar di a buan osighe kw ghi mom ohghi ku ko moogh ikpokiki young ro pee ghan ephegh mem a ghozoogh pho die pho adiroor agho zoogh. iduon ki dighi ku yoor ro ku muan ghan reedi yoor omoogh iyaar oki moom ani dighi lo yoor ko sighe okoom ma ni iyaar oleh epe pe pe